هوايتي المفضلة هي القراءة، خصوصاً الكتب اللي تتكلم عن التنمية الذاتية والفلسفة. أستمتع بالقراءة لإنها تعطيك فرص للتفكير والنمو الشخصي.